Misy karazany maro ny firenena ohatra hoe Madagasikara, Komoro, La reunion, Maorisy, Seysela, Afrika Atsimo, Gôte d'Ivoire, Senegal, i Frantsa an, Angletera an, i Etazonia, Kanada an, ary Aostralia, Japon, Sina, Kore Avaratra, Corée du sud, dia misy ohatra hoe ny Egypta, Tunisia, Algeria.